أنا بعتقد أن الوظيفة اللي رح كون سيء فيها هي وظيفة تعتمد بشكل كلي علي الأرقام و التعامل مع الأرقام مثل: أن اكون مدرس رياضيات أو اشتغل في المحاسبي ، أنا لا أطيق التعامل التام مع الأرقام ، أحب العمل الإبداعي و روح الإبداع و التفاعل فأنا لا أجيد التعامل مع الأرقام.